عشان تجلل من السكريات ويصير طعامك صحي، ممكن تقللها بالتدريج واحدة واحدة، كل مرة تقلل شوية، وممكن تستبدلها بعسل أو سكر طبيعي، أو محلي طبيعي ومرة مع مرة راح تتعود على نقص كمية السكر اللي تاكلها.